<hesitation> molo mambuat boru, <hesitation> akkon i pikir do sudena i kan iligin ma mampu do hita mambaen mangolu anak ni halak mampu do hita pangoluon naron molo adong ma anak nita dot ia ima kon diligin dei sude-sudena na i balakang nai kan songon dia kaluargana songon dia kaluarga na mandidik anak na songon dia boru na get i buat i kan molo sian umakku ma pertama dokon ma mangido na pokokna inda deges nai do parjolo kan kadang ma-mali kadang molo maligin halak ita kan langsung ma i rupo nai inilai parjolo kan deges do sanga inda tai potting dei inda na potting tahe molo parjolo ma dokonkan na i balakang nai do songon dia do sifatna butcutan sanga inda alakna sotik-sotik manja do sanga inda anakna kan ido baen nilai na lain sian na deges na molo deges potting inda potting dei tai potting soni do. A molo umakku aha ima salah sadana ima aha goarna <hesitation> agamo ma parjolo molo sian umakku kan ido alana songon dia naron ia agamana sarupo do sanga inda agomo-agamona dohot ko sarupo do sanga inda alana i do kadang parjolo aha <hesitation> na mambaen laccar molo madung kawin ita kan songonjia agamo on dadi tiang nita ma na markaluarga on kan songon dia naron ia adaboru nitai kan mandidik anak-anak nita so-so iboto anak ni hitai ma naron agama i kan ido molo sian umakku ido molo sian au i juo do adong salah siji faktor i tai ima maligin ita kan ima iligin ma songon tarimo do sanga inda ia tu hita-hita na songonon kan ima molo tarimo ia kan i ajari ma sotik sotik iape managajari iba sotik sotik ido na padena kan molo goarna get marbagas ibakan get mambuat boru ibakan baru cocok do sanga inda umak nia dot umakku ido. Ido lain na parjolo kan molo inda cocok do kadang kan adong do goarna kan alak na marbagas te orang tua na inda satuju songoni kan ipe juo faktor dei akkon maligin-ligin songon dia do sifat ni halak i kan, padena memang iligin do memang idia na padena kan songon dia sude sasudena songon dia sifatna agamo na deges na alak nai kan inda deges sajo molo deges sajo bahat dei kan tai molo buruk do belakang nai baen aha mai get parbagason ma songoni kan inda jau molo jau inda jau i nasongoni.